ne shawara mungeno shawaraa shan na ruii makarantaii gwadum ne kuma na minji makaranta gwandumin ni toh ninru makarantai ni riko makarantai, kai makarantai nu mi attu kumu troomoni kabi nidi nimawarko makarantai nidi kumi tomoni ti fock reccono mundi nidi kumu tomon ti fuck reccono midi yu ɓiran ɓira kammai piddi, an makarantai mundi kumi tomonni shine wei shi cocko makarantai yino tomon shiyasa nin kabima kishimo shine makaranta gwandum community yikeno tomon.